Ман то ҳол дар Малайзия набудам, вале дар бораи фарҳанги он кишвар бисёр хондаам ва шунидаам. Малайзия кишвари ҷолиб аст, ки дар он фарҳангҳои гуногун якҷоя зиндаги рушд мекунанд. Гуфта мешавад, ки Малайзӣ омехтаи се фарҳанги бузург аст. Малайӣ, чинӣ ва ҳиндӣ. Ин ба он маъно аст, ки дар як кӯча метавони масҷид, маъбади ҳиндуӣ ва ибодатгоҳи буддоиро якҷо бинем.